Neɗɗo yaara kaara wiyaka yimɓe kaanduɓe, yaa ɗaari poot yaa wiyaka yimɓe kaanduɗe kaanduɓe. Nde mbo doga waɗanki oɗɗon on gaɗa ɗo buuleeni muɗum doga waɗankimo kala goɗɗo laifi fuu, to yiimo to ɓado mo to yeytano mo koko wanni ɗum e maa.